Klassik poyabzallar, batinkalar, sport poyabzallari, krosofkalar, yugurish poyabzallari, yozgi poyabzallar, sandallar, flops, zamonaviy poyabzallar, snikerslar, oq poyabzallar, klassik batinkalar, makasinlar, qora poyabzallar, kichik takvazli poyabzallar, dizaynerli poyabzallar.